Mi wawa mi darna mi waɗataa jaɓde toɓɓere njiyngirde noone ngal am. Ko ndee, ngal toɓɓere ngal o waawataa waɗi ngam miɗo waɗude fiyaangu ngal cuuraande ngal am e waɗude njam. Miɗo waɗataa waɗude ngal hakillo ngal am ngam njiddaade ngal jukkere ngal am.